كم زوج احذية عندي ؟ يعني تقريبا عندي سبع جوا- جواز- زواج رياضية واربعة رسمية ، فتقريبا ادعش ويحد - الشفقات او القبعات ثنين - النظارات او النظارات الشمسية اربعة